Monina kaivananai monina nonoa, monina gaga'a. Vaisida monida geisa ro'ava a'anana makadada gebaga iaia ro'ava. O nana aurava monina, a'a gavada nonoa dada nana aura ei'inana, nana aurava a'aenana inoku gava gevavai ro'ava. A'ada sibo da geinarida ro'ava kaubagada abadadai monida ba'udadai, aidadada auadada ema monina mara'inana geveniva ko da geuravenava monina mara'inana iada geurava monina kome'anana. Ko nana e'urana sibo'u a'anana mai ena nonoa mai ena gaga'a. Kanobagana kamiava vavaina kaisa'aku ko vaisi da vaida, vavineda vaida, kauda vaida a'anana maurina geisanava ira'a a'anai vavaida gaga'adada gevavai gegana siboda geinarida ro'ava. Okei va'isina nonoanana a'anai em femlina voduruna voduruna gavada nonoadada vuvavai. Ema geva'au va a'anai a'a va'auda monidada badina gesodiva a'ana voga vodurunda. Gava ourava a'anai vogava. Ema e'orani'ova a'anai mai emu moni voga vogavagava emu femlina osi vumiado vuani vura'au vumia. O gavaka emaiva e'ira'ava abadadai a'ana usiava o inoku mai monina abia aveaani nana e'u gaga'anai e'u ira'ana kaivananai, e'u sodina kaivananai inokai vomai vo duruni'u. Monina a'anana gava amaka voveni'u vaveni'o, vodini'a a'anai vadinia. Maurina aonanai a'ana ia agana e'ira'a gaga. Vaida eda paura ve'o vavaina gevavai garauva, urameda gevainaoridava, ukodada geabida asiva vaida a'anana nakudada geinaridava, vaida <noise> eda rumada, eda rorida geinava monida ba'udadai inoku eda ve'o, gega geina ro'a a'anai eda ve'o. A'ana monina vemai ko vegana monina ae'adi bagana oma abia imamunai empokede nai oma korea, em baekenai oma korea. Emu kadinai oma korea ko da vemia ba'ana a'ana maurina a'adina. Ema ovavai ovinai ovia bagana esiava ve'o ana emuna. A'ana voabikaina abamunai vemia a'ana vemia ba'ana. Vemia kauda vo durunda a'a eda ve'o da geidaiva eda urada gavadada eda vavai a'ana ovia bagana vesia ona vogana a'a kauna voduruna, ona voga a'a vavinena vo duruna. Voga vodurunda a'ana eda ra'au edasia o nana da aisa'aku inokai a'aenanai eda mai eda. Nana daisa'aku kaunaka araninanai miamia a'ana egaegae e'u rumana esia ia nakumuda eda va'au va'auda monidada a'ada a'a eda va'au va'auda gavadada vogava. Ona ero obaova a'adina o v e'orani'o a'ani i'inana ona emuna ao aveni'o. E'a inoku, gereanana, geranai ogana gereava emu besenda ada'mai eda'isanio eda sia o'aisania aisani'ova a'anana aisaku, emu vaku ve'o. I'iana abia badinana a'ai agona nana era e'u ve'o a'anana omai oveni'u, oduru'ni'u. E'u ira'ana aonanai a'anana omai ova rai'a. ia'agana oruna e'mu ira'ana aonanai a'anana nana vamai vadu'runio vavaraia. Badinana nonoa mai gaga'ana gemia'va, da maurina ibounanai a'anana nonoa gemiava, ve'o nonoa gaga'ana, gemiava. Vai'da mai eda, vaida eda ve'o ea ana ounanai manina ena gagana ena nonoa emiava. Da'kaisa'a ku gai, gai ra'nonoanai vevenio, gai ra gaga'anai vevenio vaida ranonoanai vaida ragaga'anai kanobagana a'anana ai a'adina, inoku gan'na ema da mai gavanaka eda gavana eda ve'nio da omara, da agona ibounanai a'anana kauna'ka vemai ganaka veveni a'anana gaga'a.